Ia zaho tegna mahay mamatotroko kravaty é ma- fomba fananaovagna azy ampidirina amin'ny tendan'ôlo izy avakeo ahôdigny in-telo araika aroa telo de le fahatelo le fahatelogny igny aminjeo atsofotro agnivo aka izy avikeo sotomigny areo amizay de amigny fianakaviananay maloha moi eehéhé tsy be tsy magnagno kravaty fa tsy magnagno kravaty zagny é fa izy ko fa fety regny fo zaré magnagno ohatra oé mariazy é nasaign'olo zaréo zagny fo.